افضل كتاب قريته مؤخرا كان كتاب الخيميائي. كان المؤلف اسمه بولو كويلو واحب ارشحه لاي حد يحب يجرب اي حاجة جديدة كده ومختلفة تكسر الروتين والعادة وهو كمان يعني بيخليك دايما تدور على الشغف ازاي تدور على حلمك ازاي ما تستسلمش.